<noise> waaw <noise> sabar man suma xam-xam bari wu si waaye dinaa si wax tuuti rek, sabar soo gisee, ni ma ko gisee sound <noise> moom, si gis-gis rek li mu ma wan, mooy sabar bari na sumay qualité. Waaw ndax sabar dangay gis koo xam ne nii mi ngi ko liggéeyee liggéey bi nekka bu rëy, nga gis buy liggéey boo xam ne nii sumay bu gàtta lay nekka, nga gis boo xam ne dañu ko liggéey mu nekka bu gudda, waaw. So bu gàtta bi ak bu bu gudda bi, ak bu bu rëy bi <noise> ñett yooyu su ñuy yëngoondoor rek mu am lu muy niru. Waaye benn bu si nekk am na nu muy yëngoo, bu si nekk am na suma lu lu lu <hesitation> lu moo lu moo lu moo view, waaye nag pour ñu mu <hesitation> mu tekki dara ñoom ñett yooyu, walla ñoom ñeent yooyu ñu liggéey noonu ak bu ndaw a ndaw bi, am na beneen bu ndaw a ndaw tamit ñu koy wax tama <noise> waaw. Waa <hesitation> man si li ma mun a fàttali ku lu ndaw man affaire tëgga du du suma problème <hesitation> aw ma si sumay xam-xam, waaye dama daan toog <noise> di ko seetaan <noise> si làmb yi ñu daan tëgga suñu dëkka fii nii. <noise> Waaye dangay gis ne sumay am na boo xam ne ñun xale yi ñun xale yi dañu ko ooyee sumay daŋ moo nekk bu gàtta bi te ponkal <noise> bu sew bu gudda bi ñu ngi ko dee ooyee ple. Bu <hesitation> bu gàtta bi nag te rëy moom lañu doon ooyee goroŋ. So daŋ bi, pleŋ bi ak goroŋ bi su àndee dafa nekk loo xam ne nii dafaa am lu mu dafa am lu lu mu waaye bu si nekk am na lu may lu lu lu lu moo indi. Ni la dee ni la nii la ndënd di indee sumay <hesitation> sound am. Waaw am na beneen bu ndaw bu ñuy wax tama nag, waaye loolu si si si sabar yi la dee am, man boobu xamuma ci lu bari, si waaw.